கலை இசை: ஓபரா, பாலே, சிம்பொனி, கச்சேரி மற்றும் சொனாட்டா ஆகியவை அடங்கும் பிரபலமான இசை. கன்ட்ரி, ராக், பாப், ஆர்&பி, ஜாஸ் மற்றும் ராப்ஃபோக் இசை ஆகியவை அடங்கும்: பாலாட்கள், வேலைப் பாடல்கள், காவியப் பாடல்கள், டிரம்மிங் மற்றும் நாட்டுப்புற நடன இசை ஆகியவை அடங்கும் எலக்ட்ரானிக் இசை. மியூசிக் ஃபங்க் இசையின் பிரபலமான வகை இசை ஹிப் ஹாப் இசையின் பிரபலமான வகை. இசை ஜாஸ் இசையின் பிரபலமான வகை லத்தீன் இசையின் பிரபலமான வகை இசையின் பிரபலமான வகை பங்க் இசை. ஒரு பிரபலமான இசை வகை ரெக்கே இசை ஒரு பிரபலமான இசை வகை ராக் இசை ஒரு பிரபலமான இசை வகை ஹெவி மெட்டல்/மெட்டல் இசை.